كن حذرا من انوتركب الدراجة لأن اكو اشياء كلش مهمة انت لازم تاخذها بنظر الأعتبار لمن انت تركب دراجة، اول شي هو التوازن، اي- ثانيا انت لازم تعرف شون توازن بين رجليك ايي- ثالثا ايي- تعرف كل الأدوات الموجودة بيه مثل الستوب و البريك و كل الأشياء الثانية الموجودة بيه.